Aminakà zen̈y antony hilavan̈a paisipaoro. Ia, baika zen̈y anô afaka mandeha amy tany araiky intsaka eky baka zen̈y. Koa tsy a Madagasikara eto koa fa andeha amin’ny tany andafy; mila mila pasoara fo zen̈y anô mba hiboanô amin’ny Madagasikara zen̈y. Fôtiny mila karakarazan̈a solon’ny karapanondro-nô zen̈y pasipaoro.